Makanan yang pacak e menambah penglihatan tu semacam wortel wortel tu pacak di konsumsi setiap hari pacak di jus atau pacak di makan langsong e men ngonsumsi wortel setiap hari pasti matek tu lebih cerah e lebih e daya penglihatan tu lebih terang cak tu